Quándu se conocierun? I quandu se conocierun se figuravan que divan a sel tan güenus amigus tras de trenta añus? Porque alo longu del tiempu puein passal muchas cosas que puein hazel que la genti se desaparti. Amus, que no hazi falta qu'aigan títaris pa desapartal-si. Tamién puei sel por trabaju, por conocel a alguién folasteru, por casal-si paí. Assinque, güenu, ya me callu i me contais...